تجدر تسوي الايس الكريم في البيت بسهولة أول شي تحط الكريم الخفج وسكر وفانلا وتخلطهم بوعاء وتخلطهم زين وبعدين تضيف الحليب وتخلطهم لحتى يصيروا خليط ناعم وتحط عليهم في علبه وتدخلهم الفريزر لمدة أربع لست ساعات وتكون جاهزة تماما.